Dwumason a dwumakuw yi ridzi na nkitahodzi mapa a ͻda hͻn nye hͻn edwumayɛfo ntamu nna afei hͻn adzetͻfo ntamu no ama dwumakuw yi atahye ma ͻman yi enyi gye ho ara yie. Na mo so mowͻ enyisom dɛ sɛ wͻfa me a mo - me nyimdzee na mo - dza makwadar wͻ mu no, medze bͻboa ma dwumakuw yi afa ne tampa efura ntsi mͻtotͻ asera dɛ wͻbɛfa me edwuma mu.